Eseete nizireeta okusheemererwa ahabw'okuba niza nooshashura ebintu byona ebi orikuba nooyetenga ebyorikuba nooye nooyenda omu maduuka nonda nooha eseete ozihe biije. Ekindi esente nizigura ebintu bingi ebiturikwetenga kukozesa omu omu maka giitu. <hesitation>